ٹاش کھیلڻ دا مقصد پہلا، منورنجن۔ ٹاش کھیلڻ نال لوک اپنا سماں منورنجن نال بٹاؤندے ہن۔ دوجا، مانسک وکاس۔ ٹاش دیاں کھیل نال یوجنا بناؤن، یادداشت تے دماغی چالاکی وکست ہندی ہے۔ تیجا، سماجک کوشل۔ دوستاں جاں پریوار نال ٹاش کھیلڻ نال سہیوگ، میل ملاقات اتے گَل باتی سمارتھا ودھدی ہے۔ چوتھا، مقابلہ تے دیَرَج۔ جیت ہار سویکار کرنا اتے دیَرَج رکھنا سکھاؤندا ہے۔ ٹاش کھیلڻ، منورنجن، دماغی چالاکی، سماجک کوشل اتے مقابلے دی سمارتھا لئی کِتا جاندہ ہے۔